A mani ireh wok ep rumai ngasin i, ningan dit tim lonpiu ap ringan dit sai gali lakan toh iahi e manding lakan ep iahi el wut lik ep iahi ap el parai khiomi inap na ep rumai ngasin el rhop. Azpeh mandingna i woki tim lon piu isaloh el rak, mah el khep pas ep morpoi in ep iahi ap el rhol ep rumai on-.